ଡଲ୍ଫେନ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସାମୋରୀ କୋ ସ୍ଥାନ୍ଯପାଈ ଭାଵରେ ଅନ୍ନତ ଗ୍ଯାନଵଦ। ସାମୋଗରୀ କୋ ଦକ୍ଯୋଦା <hesitation> ଜୁଟ୍ଟିଲ ସାମାଜୀ କୋ। ଆଚରଣ ସୋହିଦ ଅନ୍ଯାନ୍ଯାଂ ବା <hesitation> ବୈସିଶ୍ଟେ କୋ। ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେଂ <hesitation> ଜୁଗା ଜୁଗା ସାମାଜୀ କୋ ଆଚରଣୋଂ। ଏବଂ ଗୋଟୀ ଆକିରେ ସୋହିବାରା କ୍ଯାମତା <hesitation> ରୋଖୀ ଥାଈ।